Ma arva, et piaaigu kõik inemiseq tiidväq, et kuklasõpesä om sääne suur hunnik egäsugutsõst prahist, miä nä ommaq mõtsast löüdnüq. Eestih om väega tavalinõ tuu, et nuuq hunnikuq ommaq pedäjänõklust.